تحضير القهوة وايد بسيط، أول شي ‹ hesitate › بتضع في ال- الوعاء كمية الماى اللي بتحتاچها ، بعدين بتغليها على درچة حرارة عالية ازيد من مية مئوية لحين ما تغلي بعدين بمعلقة قهوة أو معلقتين على حسب الرغبة ومعلقة سكر أو معلقتين ، بت- بتضعه في الكوب وبتصب المأيه المغلية عليهم وبتقلب المحلول.